کینٛہہ کھٮ۪ن چھِ یِم پٔزۍ پٲٹھۍ سادٕ چھِ تہٕ کانٛہہ ہٮ۪کہِ واریاہ لُطُف تُلِتھ یِمَن منٛز کشمیٖری پنیر، ٹھوٗل راجما دال تہٕ باقٕے شٲمِل چھِ۔